Si min 'ngo si nihia' si min 'ngo si 'hiaj nej sí man chuhua chiñán únj, min 'hiaj chukwi si kwenta ñan kana sij, nihiaj sij ta ba 'ngo tiempo min chinínj kwenta ka'hue koo' naka' sij riñan hioó', riñan naka' sij ni achii' sij ni ura' sij ba taaj sí ni uraj sij nga raa sij nga pala nej si taj ni taaj sí ni anínj sij sikúj, ni ñan síj chira' ta nga toj ni nanikaj ra' ñún sij nura' sij ni síj tiempo kwenta ñan ninj kuman snian ataj sij, uta ni achii nin' sij unun sij si ñan o' kuman ni a' naka' 'hio riki hioó, ni hiuj ta ni oj chej kwenta kunun sij ni ñan unun sij, kwenta un'un' 'nín unun sij nej kwenta toj 'nín unun sij kwenta chiñan' ka nna si niki si niko 'nín kara sij, ni sé si ka'bbe nna huin ñan unun sij toj ta bé ni nnga heabi ta toj, bé ta ni achii nna lí ni ñan na'hue chira' nna ro' nanikaj sij nunun sij, kwenta ka'hue chira' chinaj sij ni ñan achi toj achij achij nna toj ta achii sij araj sij hio'ó tako, ni nga 'ngo heabi si taj ta'nga huin ruhua sij kachij china achii sij ni akaj sij si-pala sij, ni akín sij a'ngo taaj sí ni baj kana nun sij. Si ñan anaj nun ta tukuanj ta tanin tukuán ta ñan anaj sij, ni nnga heabi ni nanikaj ún sij narún' sij hio'ó tako, kwenta si a' 'na' nanee ni si karan' akuanj, ni ruku ñan síj narún ñún sij hio'ó takó nna ta bé ta in nnga 'ngo huij heabi, hua'ninj heabi, bé ta 'hiaj sij taj ta'nga ba china sij ni'hiaj ni'hiaj sij sisi ka' nako nna, bé ta ni nanaj 'hiaj chukwi sij chinanj sij ni baj naran' sij sitan' sij nej ta ba 'ngo si kunun sij, si ta bé ta 'hiaj sí man chuhua chiñán únj ri sij cha sij,